Siti ɓa baa tomsə, mə re dəw kə' lar. Mə kən dəw lar, ma za ma walə larə ari. Mə kə walə larə ari. Ma za ma maatarurn. mə kə maatə lar ənari nə kə, mam be lə pam kə karatə, mam belə pam kən karə nə kə, mə re pekə dwitə. Mə kən pe dwitə nə kə, mə re yawkə məkən yaw nə kə. Ma za mə re dəw dəgə mə kər dəwdə dwitə ən ari nə kə kən gbərə ma za mə re nay kə' batini, mə kən nay batin nə' kə' kə bə kə', mə za mə re dur kə rye ən ari. Ma dur rye ari ma daa taatə, tatə ta mə kən dur mə kən daa taatə tā, sə ma gaw, kən uu kulə ban ma za man baa. Mə kə'n baatə, ma gaw ma za ma yaā. Mə kən yaā baa ə ma gaw ma za ma yaā. Mə kən yaā baa ən ai, sə ryer ən ari kaa dii nə. kən dii nə, sə tew kən kpanə' kə' kən uu. Sə kən uu nə, ma za ma dəw. Mə kən dəw ryer ən ari ma le. Mə kən le nə kə ma' bə'ə' ryer ə ari. Mə kən bə'ə ryer ən ari nə' kə ma pe yaāsə tə'. Mə kən pe yaā ma za ma ɓə'ə'. Mə kən bəə nə kə ma gbyasə. Mə kən gbyasə ryer ən ari nə' kə' ma za ma pe yaŋsətā. Mə kən pe yaŋsətə' nə kə', ma za ma tutərə rə sə' ryə. Mə kən tutə rə sə' ryə. Mə kən tutərə sə ryə nə' kə', ma kamsə gbakəryə. Ma kən kamsə gbakə ryə nə' kə, ma za ma bə nə tomsə. kar ma yugəyun. kar ma bənə tomsətə abəybə'bə'rə nə' yaw manu. Kar i re pe kə' i ui lin. i bənə tomsə' gbakə ar kar nə i yugəyun. i bə' nə' tomsətə. Niya kə ɓiliyi bə i re yugəgə ryer ə ari dan i bən ə' tomsə ən ari. za ban nə kə' aa tamsə aynə kə'. ma za ma may gwai mə kən may gwoi, mə rey yen dəgə, makən yendi, mə rey sawkə', məkən say mə re kəəkə' woo ən ai. Mə kə kəə woo ən aynə' kə' mə kə girbə kasa raksini aynə'kə' mə re ɓisəgə laa, məkən ɓisə laa nə'kə', mə re dəŋsəgə kwani sə pā, mə kən dəŋu nə' kə' mə rey baykə', i kən ūū i kən kər. Ma za ma tisə woo ai mə pelərə gbakə ryə. Mə kən pelərə gbakəryə nə kə' ma pe kasa raksini ai, ma laa yaŋ sətə ma dwidini ryə man sii zāā. Mə kən sii zəə nə' kə, tew kən kpanə bə'ni, yedələ nay ai nə' kə, mə re lukə pa mən pe ko kə ryer, ko kə yii mə rey ghər kə. Mə kə gbyasi nə kə', mə rey zokəgə, mə kə zoki nə kə' ma sāy mə kən sāy nə' kā, ma za mə. dəŋ kwani ai, ma nay, mə kən bay nə' kə' mə rey yūgəgə, mə kən yugi nə' kə', toore ani mə za mə rey bə nə gə tomsətə' abəybəbərə, ko kə gomzwak ko kə kunəm, ko waa kə yakurəə, ko man kə yakəm rə, ko yaw manu i kə' daa i kə' daa, makaranta rə, i kə zangəgə, mə rey kamsəgə toore ani. Mə re yewdənəgə netətə, mə re pɨsəgə waa mani doli nii dan sə ka resənə musə pa ani. Dan sə mikə tə'ə ai.